Mafuta kwete yalizeti, kwete singida, kwete mafuta ya aina nyingi mmh he hamafuta kwafuta nwea kwa mlaki kwete unji kala mafuta atoshi nadavisha nengala mafuta atafouti na singida nge kolia ajeje ngekusova kwaio sigemia mafuta weshandu mndu walali mndovo kulia tafauti ya mafutale